باش نبدل لمبوب متاع الضو تكون العملية ناجحة ومنضرش، نمشي أول حاجة لازمني نقص الضو، منبعد نطلع على كرسي ولا كان عندي <hesitation> سلوم مطلع عليه نحي لمبوبة <hesitation> لقديمة ونمشي ناخذ وحدة جديدة نحطها في بلاصتها نركبها منبعد نهبط نمشي نحل الضو نجر كان مشات لها وينو، مكاش نعاود نقص الضو مرة أخرى ونعاود نطلع نشوف.